Lu scaccianuci rumpi la nuci facennu pressioni nta lu gusciu di la nuci stissa. S’havi a usari nun tanta forza pirchì masinnò la nuci si scafazza e poi nun si po’ manciari. Dicemu chi usari lu scaccianuci è na cosa semplici, d’unni unu nun s’havi a sfirniciàri.